Per danuunu rndob nú lany liz nú cun gob ziny za na-na cuny ni bdicka ra gyu material ah eintu tiem gy tiemgy ná’re bza laza, pur’te bwe rndob nú lany gyu cualquier diz bue rndob nú lany gyu tiem cun lany gyu gýw za ni nani, tchi purte bue gindob nú paty, purte bue dis va bue diz ni gicheld va queity gob ziny di tiem gy va, nazii na’zy ni nú mer za nia gob ziny chi nare rap buny gyu material gá ra-ra gye niraa ra lany ni. tchi na queity gackan ndob nú cun gobziny tchi gack nitrapear cun ra ladd’y, tchi xi-xi ra niz-niz ni, ni riad ra lany gyu chi zï-zï ni nani na re va eintuy chi cun gobziny in di valna zpat’y nú ah, gindob nú ni con gobziny gulá gindob nú ni cun nir rni raba rastrill gindob nú ra bndag ra gyx byw ra, gindob nú ni tchi-tchi xila ní, einty val cun gobziny za per núma za gye biu’a queity run di gob ziny gan xiga si ra, ra basure ni ná ra-ni ná ra gix’i nii ni run za gob ziny gan, za na ra xilá ni queity run di gob zimy gan gindob ni chi ni, xila ni-ni na ara gye biu rh ra gye bywu ra loni, tchi cun cos ra ni rni raba rastrill ni rndob nú ni na ra gye byu gy einty-eitny lanñ gyu ah gobziny pa ni rndob nú, ni dis ni nanzacka.